<hesitation> So tawii moƴƴude wonande ɓii aadama ana woodi mejaŋaaji ɗii ana paaboo sanne. So tawii banngal bonande duu. Ɗun duu eɗi bonna sanne. Kaa, huunde fuu ko laatii banngal moƴƴere. <hesitation> Ɗun mbiyataa ana haani saakeede e majji. Nden kadi paaboo e no ɗun tabitirta.